باش نقاد الايسكريم في الدار غاناخد كاس ديال الحليب بارد بزاف وغادي ندير عليه الكريم شانتيي وغادي ندير عليه البودرة ديال الكلاصاج انا الطراب الكهربائي نطربو مزيان تقريبا شي نص ساعه حتى يطلع عاد غادي ندير عليه النكهه اللي بغيت ديال الفريز ولا ديال الفاني. وندخلها الثلاجه تقريبا شي 6 سوايع وهكا غيكون واجد